Karazagne bisky maro karaza gne bisky ohatry oe misy bisky somary mamimamy, misy somary masimasy ohatry anatin'zany ohatry oe bisky petibera, bisky gôfrety. <hesitation>